اكتر حاجة ساهمت في تكوين حياتي أن أنا حصلي موقف أن أنا كنت محتاجة حد معايا في الوقت الحالي وملقيتش حد ف دا خلاني اكتر أن أنا أعرف اعتمد على نفسي وان أنا لما اكون محتاجة حاجة احاول أن أنا اعملها بنفسي مش لازم حد يعملهالي